कुर्चिका बारेमा सच्दाखेरी चाइ मुलाई यैको ठाँउ अनुसार यैको महत्व झिक्कै झक्कै फरक फरक हुदो छ जसो लाग्दो छ मुलाई । खास गरी कुर्सि भन्या बित्तीकै एक आराम गर्न्या ठाँउ हो जसो लाग्दो छ भन्यापछी तैपन यैको ठाँउ अनुसार यैको महत्व छुट्टै छट्टै हुदो छ । जसै स्कुल गयापछी स्कुल्या जो केणाकेटी हुदा छन तिनुलाई त्यई कुर्सिनि बस्न्या बेला छुट्टै हुदो छ भन्यापछि घर कोई पाउना आयाका बेला त्यसै गरी बैठक हुदा छन सभा सम्मेलन हुदाछन् त्यसैगरी अरु झिक्कै झीक्कै ठाँउ हुदा छन ठाँउ अनुसार यैको चाइ महत्तव छुट्टै हुदो छ । काईथी साथीसंगीसं भेट भैगयो त्यै भेट भयाका बेला ति कुर्चिनि बसिखेर चिया खादै गफ गर्दा खेरी त्यइतकको आनन्द पन छुट्टै हुदो छ । यैलाई खासगरी हाम्लाई गल्याइ लाग्याका बेला या त कसैसंग भेटघाट भयो त्यैतक बसिखेर त्यानि आराम गर्याबछी त्यो सब भन्दा राम्णो हो जसो मुलाई लाग्दो छ भन्यापछि खासरी यैको महत्व मुलाई आराम गर्न्या हुन्छनी गल्याइ लाग्याका बेला या त कैलाई भेट भयाका बेला एक त कार्यक्रम त्या काई गयाका बेला त्यानि बस्न्या ठाँउ हो जसो मुलाई लाग्दो छ । कुर्चिको झिक्कै झीक्कै महत्व हुदो छ ठाँउ अनुसार फरक फरक महत्व हुदो छ जसो लाग्दो छ ।